Ep taem nah reh borbor on- i- wal- ep hour ap a reh tur pas ep borbor onep taem nah a matan ep bong i- han- kaon i- siwok, ap areh borbor ap kating a palas onep, matan e- kamis aning mah- oni- won. Api ding ep taem ning, ningan taem areh borbor onep kirai nah ep taem ki- an- tar o- ningan taem, di- reh palas na matan a kamis ki kang tar kata gali.